یو ماښام یوه امنیتي ساتونکي یو مرموز کس ولیدو چې په سیوري کې پټ و. ساتونکی ورو د کس خواته ورغۍ. هغه یې له نږدې وڅارلو. مرمزو کس ځان هسې دسې کولو. هغه احساس کولو چې ساتونکی نه پرې پوهېږي. مرموز کس ورو چاړه له جېب څخه را وویسته او په کمین کې ناست کس ته یې ور ټوپ کړل، خو سم د لاسه ساتونکي ونیولو.